المشكلة أن هو بعد مصغر نفسه مكنش عارف يرجع يكبر نفسه تاني كيف فا فضل علي وضعه ديتي كل ما حد يدخله يستخبي ورا ستار و يحط على نفسه كشاف علشان يبان ان هو كبر ، واتعامل مع الناس من ورا ستار لحد ما يعرف كيف يرجع نفسه زي الأول ، بني آدم عادي